في ظهيرة يوم مشمس، بدأت لعبة طفل تتكلم فجأة. اللعبة كانت تحكي قصص من عالمها الخاص، عن مغامراتها مع الطفل وعن الأسرار اللي شافتها في البيت. اللعبة طلبت من الطفل يعتني فيها أكثر ويتعامل معها كصديق مو مجرد لعبة. هالحكاية خلت الطفل يفهم معنى المسؤولية والاهتمام، وكيف الأشياء الصغيرة لها قيمة كبيرة في حياتنا إذا عرفنا نحترمها.